يعمل تأثير برشا روى الفن يعمل تأثير سلبي روى على المجتمع وكيف ما مسلسلات نشوفوا فيهم احنا ونراوهم في التلفزة جايسين يتبقوا فيهم نرا فيه هنا تو جيل تو جايسين يتبقوا فيه برشا حويييش صارت في التلفزة واثرت على المجتمع بتاعنا وجايسين يتبقوا فيه.